Sweden official swedish dinan couchina, swedish kusina han, simple flavoran mancina, bret le he, sanga din manga sa diarrhea hentu he, doot din manga sa untraditionala hentu, meatballs dite he, cripsy bread diten manga, unpopular disu tu pickle, herring dinan he, toos kagen dinan he, gravat legs dinan he, crisp bread dinan he, le andang disu swedish andis ditu meatball ditu, brown cream sauce le, jam dinan he, sakorti preserve he, unpreserved food ditu, unmang na sa vegetable, fresh vegetables ayan he, wintera mang naturin ayan he, he and meal traditional hentu, small grass bread dinan, buffet style dinan, saa he jirjang rang 16th century ami ho, dey do nothing and love mancina ni.